السلام عليكم يا الشيخة، أي سيارة تبغين تاخذينها؟ تبغين هاذي الـ"أكسنت" ولا هاذي الـ"إلانترا" ولا هاذي الـ"سوناتا"؟ باقول ليش على ميزانيتش تاخذين اللي يناسب عليش أزيد شي. وبعد عندنا احنا قروض مع البنك أمم الربا فيها قليل يعني، وشوفي شوفي طالعي عندنا عروض خوش عروض!